Ma nə’ə mwana ɓarin kobo vuugi chi “mahuɗa sɨk mahu da sɨkən” ko sən kobon nɗa mɨndən ma yami ko hɨchin rɨnggyadɨ ko dɨgama gagindɨ huɗə kobo, di tɨchi rə mahudə sɨkə anima fɨtə mii va ga mɨndən mahuɗa sɨkən achi mɨndən hɨchi ka feko fɨtə hɨchi nda fɨtə aɓwandɨvən hɨchi ka boye fɨtə dɨ gongga hɨchina və ɓwandɨvəgən ka fɨtə “hɨchi gaini rachi ma huɗa sɨkən nggam nda fɨtə nji mahuɗa sɨkən achi hii-hii ka boye fɨtə hii mɨ va fɨtə ɓwandɨvəgu gatəni raa mahuda sɨkən, nggan nda fɨtə nji mahuɗa sɨkru achi hii ka boye fɨtə, hii mɨ-mɨ va mɨva fɨtə “ɓwa ɓwandɨvəgu” gatənaii raa mahuɗa sɨkən nggan nda mahuɗa nda fɨtə nji mahuɗa sɨkən, nggamu adi “hii – hii ka biye fɨtə” <hesitation> defterən monugɨchi nɨngga’a hanə’ə ninngga səə nə’ə, nɨngga’a nə’ə, gaa nɨngga’a nə’ə gaa ningga’a nə’ə tii gə amma achi himu dəuna sai kobo səi dɨ kobo kala ɓariye nə’a’ nji nda kobo tɨkin dzɨuwa avə’i hari ɓari nikin dzɨuwa və’i achi sən koban nda gəkin hin rt-ng yadɨ hiɗəung dɨgba dɨ kobo ɓwandɨvəgu ka kobotə njidi ti mba dzakin ə a və’i nggam sai “tu – nggɨmə-sai nggɨmə koboung nə’ə nggɨmə monkɨn achi hɨnmɨ dzu avə’i taɓarim – nda ɓarimnashi <hesitation> hatti nda ɓarinna shi ja’ai hɨkina “fɨdakwa – fɨɗapa kobon” Ndagən “mo i hɨchi nii momin tasə mahuda sɨkə da kob – tasə mahuda sɨkə nda kon – mahuɗa sɨkə ka kobe amma ko sən kobon ndagu hii nda kobon, hii nda mahuɗa hii nda fɨtə toh rəgɨye mahiɗa sɨkən ɓwang ɓariye nji nda kobon mannətsu sən fɨtə a ɓwandɨvəgəkin sən gwadchi htə a ɓwandɨvəgəkin hɨ kin mɨ tsa’a gwadehi fɨtə susai hɨkin ka boye fɨtə dɨ gongga sən koban ndagəkin nətsu hɨchi nii rakin mahudasɨkən, amma sən kobon tasə gwadchi fɨtə tasə fɨtə a ɓwandɨvə mɨndən tasə mahuda sɨkə ɓə hɨchi nii ndagən nii monin achi hii “ka – fa – sən – he la fyeko fɨtə gwaddhi fɨtə mɨ a ɓwandɨvəgu hii ko munɨ gaa sai ga rii <hesitation> nda fɨtə, sai ga ori fɨtə hii ka orə fɨtə kullum komu gaa hiya orə fɨtə fɨtə vuugɨchi mahuɗa silkaln vut – hɨchin vu kobon nzagɨye nda mahuɗa sɨkən.